Dakena nduyu kaá, xa, kene kani nxu kadawaxanu, nxu kuentiunu nxu, nxu kide ñxe, xa kida tiyi ndida ñu <hesitation> obra xa te xentiunu xa martiu. Xentiunu xa marco xentiunxa pixu, xentiunxa pala ko nxu ku tyilu. <noise>